अगर मैं किसी मीटिंग में देर से पहुँचता हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी देर के लिए खेद व्यक्त करूँगा, और कारण बताने की कोशिश करूँगा। उदाहरण स्वरूप मय देर ह गई वाके लिए मुझे खेद है, ते मा कछु स्थिती आ गई, लेकिन अब मैं पूरी तरह ते तैयार हूँ और मीटिंग में शामिल होने के लिए तत्पर हूँ। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी देरी के कारणों को ईमानदारी से बताएं और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए प्रयास ना करें।